भारत को इतिहास प्राचीन सभ्यताओं, शक्तिशाली साम्राज्यों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत संगम है। सिन्धु घाटी सभ्यता जो तैंतीस सौ से तेरह सौ इसा पूर्व तक हती उन्नत शहरी नियोजन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध हती। वैदिक युग जो पंद्रह सौ से पांच सौ इसा पूर्व तक हतो भारत दर्शक और संस्कृति समाज की नींव रखी हती। मौर्य समाज अशोक के नेतृत्व में बौध धर्म और प्रशासन में के आदर्शों का प्रचार प्रसार करता है। जबकि गुप्त काल जो तीन सौ बीस से पांच सौ पचास इसवी को स्वर्ण युग कहो जात है। मध्य काल में दिल्ली सल्तनत और मुग़लों को उदय भाव हतो। जिनन ने ताज महल और वास्तु शिल्प चमत्कारों को निर्माण करो हतो। आधुनिक काल में ब्रिटिश उपनिषद और महात्मा गाँधी के नेतृत्व में स्वतंत्र संग्राम में भारत को पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस में स्वतंत्रता दिलाई हती। इनाही से भारत को इतिहास एक बहुत विराट इतिहास है।